لا تخاف، كل شي يكون تحت السيطرة. الطيارات اليوم جداً آمنة، والأمور كلها محسوبة. إذ إذا تحس إنك متوتر، حاول تاخد نفس عميق وتشتغل على الأسباب علشان تكون مرتاح اكثر.